Gaukoka mane dema cacing pita conto kangko oka kangko mane ma cacing pita kai ngoe nako wo gogono lebe dari tiga hari mane ma cacing pita jomasebar sampe kajo marajalela lo ma bahaya mane cacing pita wo sakai lo isonenguwa karna cacing pita mane <hesitation> kajo puturungu wo sakai sampe magauku wosi ma gauku ma bati kai jojaka lo ma cacing pita jo isonenguwa sokomanege.